تنظيف الثلاجة أول شي طفيها وطلع كل الأكل منها وبعدها شيل الأرفف والدروج واغسلهم بمايه دافية وصابون ونشفهم عدل نظف داخل الثلاجة بماي وخل باستخدام قطعة جماش وافرك البجع الصعبة بلطف خلص ونشف تماما ورجع الأرفف والأكل بطريجة مرتبة.